<hesitation> Tou tapa raeh hana pinapo, <hesitation> te longon me rea revan u bor. Te bor sil me rea sah ka, ba revan te longon er ba te kui haboak er a sah a ka te longon er riru. Hare na te jine me ria sah toukui, ru ia la bet na kui er a toukui te ka ien. <hesitation> A sia toukat te mangil koru e goan, han a pinapo I tamulam, te longon me ru bor, na te kui haboak me rea sah, ka te bor sil na jon momoa ta kui a barevan. So <hesitation> tara tou tapa i tamulam has, a barevan e mas longon er o bor bate kur er, na ta kahet mea ru <noise> mumunatun i tariru. So ru mas kahet ner revan, lam mas kahet ne nam a toai ni mumunatun i tamulam, kahet ne nam a masal i tamulam, miji bubu i tamulam, ia kahet haraeh ne lam. Tara sia poaj be lia ngot e nouk a-a atsia katun, te-te ka <hesitation> kahet meu a pean tanou, te kererek uam a pean tanou be eiau kahet ne nam. Kahet haraeh koru ne mou, tuan no tara poaj eiau tatei pean tanou tabual <hesitation> e kajen nam be eiau kahet kuru ne na pean tanou, pean la no turu hatatei be hatatei no, be hakenin no u tatatei, be la taru hatate u kajen be na skul u na taru hatatei u kajen, be iau kopis i nam, be la sai kopis takopis sin no tou hatatei be na hatatei no, be eiau lu e na toukui, be poaj te na kui u, be kui no be hala poaj hamanas e nam a ji mone e la uam i pinapo haso eiau a <hesitation> a titi tanou. So a titi tanou kikisal mei a pea-pean te ka ien poaj te kui u, poaj tena kui u, be eiou hala poaj e nam a moni te toan ni kahet meiau a titi tanou na kaua tanoui. Poats te-te-te hatatei si u, jia poaj te kui u, kui no be iau hatok boi na titi tanou a luma, ba titi tanou e tapa hareah kuru na tara luma tuan no te mat u. Be eiau houp haraeh ne no na titi u. Ba pean te ka na ien, te la poij wa lou, be na kui poij na te kui eiau, kui no be hitom o nam, be la me nam a hihin tanou, be me ka gon me ne eiau i pinapo. Ru mun toboan e kar, haboak er a masal ba pean te ka na ien, eiau e re kuer a toukat tara titi tanou, poaj te kahat mea titi tanou, te kekerek u eiau has a toukat te katsiu, be kahet meiau a masal tanou. Poaj ti kajen u a masal tanou, be ru e lar tur hatatei be hatatei sir. Poaj ti hatatei u ru, be ru hakenin rea tur hatatei be ru e lar rin tara toukui. be ru na kiu rim, be ru e poaj ti kui u ru be takopis i rim pinapo. Be ru haboak er a ka kajen koru hana pinapo tamulam. Tara poaj ni ien, masal tapa haraeh gon mei a titi tariru. Be ru e kar, kar ba titi tariru e hat ene ru, "Elia kikisal koru me nouk e mi a masal tagoan. Me kui koru e no mi a toukui a raeh <noise> toukui a kajen te kaj mua lome hana toai tagoan. Lia kikisal me nouk e mi, me kahet hareah ne no mi elia, tuk kahet si mean, jia te kahet mea titi tagoan elia, be lia kahet si ne nouk a titi tagoan tara poaj ne heh. So lia kikisal me nouk e mi mi a masal tagoan, lia e-e mei sai ta ka mea tu bor te bor ne guan i tamlomi, kava tou kaka i tamlomi hana pinapo, e mi mas ka haraeh me no mi a mes a katun, haluma haraeh me no me a mes a katun, mes a jon, jea mes a hihin. Mi mas ka ni haluma no mi, ka haraeh me no mi a barevan ni han a pinapo tariri. Gomin pako a mes, gomin hikakat <noise> jea gomin hitatung gon mea mes a katun, gomin hi pepek gon mei a mes a katun, mei. Me kahet haraeh me no mi a mes a katun hana pinapo tariri, be ri te tapar ba tou tapa tariri, te raeh na ien hana pinapo tariri. So lia mangil nouk tou tapa tamlomi, me mas ka haraeh gon me no mi A barevan, ien u hihatuj tagoan i tamlomi a masal tagoan, eiau. So iau borbor tagoan tamlomi a masal, kahet haraeh niam e mi, be mi te kahet ne nomi a mij masal te hatuhan e mu lomi, mij masal tara hamatohan, hamunasin tamlomi, kahet haraeh niam. Be mi te kahet haraeh sin no mi a barevan ni han a pinappo, jea bai me te ngot sil no mi a barevan ni han pinapo tariri yen.